अले इन दोर वाला मारा भाई आवलो मोटलो भाई आवलो। ती मारा काजे पानी गरम करनें केटली लावलो ती में देख रही। कोट केटली की प्लास्टिकनी केटली <hesitation> मैं। सोच रही की पानी गरम करू ती काई बोली नहीं जाए ती मारा। भाई को है निनी जी जी उसे काई नहीं तो तो इन रामा पानी। की प्लास्टिकनी केटली चे इन रामा पानी भर नहीं जो कुलो प्लग। चे इन रामा <hesitation> प्लग लगाई दे नहीं खटको चालू। कर दे नहीं टेमप्रेसर सेट कर दे की पानी गरम हुई जा प्लग चे।